Ma ngë e di, per esempiu thuhet se, pë’ maçet thuhet se jan vendicative, se na ti i bun ndo gjagjë pran ato vendikaren se të bujën gjagjë prapa, thuhet ëh, ë një fjal çë thuhet, pran u maçe ngë kam pasur kurrë. <hesitation> e kaq.